Ara-dalàna fampiasana teknôlôzia amin'ny fahaizan'olombelona satria <hesitation> raha ohatra zao hoe marary nify anao de andeha amin'ny dentiste anao de sy mainsy raha <hesitation> raha aminà te- rahan'ny teknôlôzia ampiasainao, ohatra zao anao andeha hianatra hagnandro anao de hila internet anao de amin'internet akao zahananao i ingrédients-gna hoe zao aby si raha ataoko ampiasako amin'ny ohatra hoe andeha hagnano pizza.